हवा अशी चीज़ है कि व्यक्ति का बहुत जीवन दान करें। हवा का बिना व्यक्ति रही भी नहीं सकतों हैं। हवा का बिना बहुत घब्राहट होईं। पर हवा को यह है कि थंडा मौसम में थंडी हवा व्यक्ति का मिलें। गर्मी में गर्म हवा लगें। गर्मी में लू न चलें। मतलब गर्म गर्म जे कासे व्यक्ति का बहुत गर्मी लगें। पर हवा गर्म हो यह थंडी हो। व्यक्ति का थोड़ो सो जीवन का लिए व्यक्ति का अशास रहें। मैं का अच्छो लगें गर्म थंडी हवा होई। पर जब गर्म होई तो ज़्यादा परेशान होई। थंडी हवा न चलें तो थंड भी लगें। व्यक्ति उकासे भी बचत कर लें। और लू जसी चलें तो थोड़ो लोग बाहर काम धन्दा का लिए जाएं। खेद बाडी में काम कर रहें। तो उनके ज़्यादा परेशान होई। घरम में रहना वाला लोग तो एसी को भी उप्योग करी लें। पर गर्म हो या थंडी हो वायू सबका लिए ज़रूरी छे हवा।